Nu yu ti kostumbre or lë' mgiy xla'n una' entonse lë' mgiy xne' lo pxos y xna' c̲h̲ëp gugian una' c̲h̲e'n ikaná, y lë' lë' pxos una' ic̲h̲op pxos mgiy ic̲h̲op una' sia sia dze- dzenab una' entonse kwando lë' pxos una' xde'd unaꞌ entonse lë' lë' lë' dzi'n xiu dzekna par dzechon premio entonse nu yu ti kostrumbre lë' minn xka' mec̲h̲ gunu dzekna sia ti regalo lidz lidz una' parke dzekna segur nak una' dzekna, konde xded lo knu dzekna bos lë' gilutsiꞌlña yuga bos lë' minn c̲h̲u'nn preparar komid par itsiꞌlña minn, lë' minn xgët ngon lë' ic̲h̲ësa minn nak inbitado sia lë' lni c̲h̲ak lë' gilutsiꞌlña yu.